Nanu kupu-kupu boma nanu ini <hesitation> ini fani, boma nanu ne'ek, boma nanu ini <hesitation> ini capung, boma nanu ini ninik.